мына жерде бір сондай бір музыка кету керек те қазір
біз і екі кесе подкастының тағы да бір і санын бастаймыз
менің жанымда гауһар аянова және мен белла орынбетова мхм
тағы да сәлем дейміз тағы да сәлем дейміз
ммм біз бүгін бір көңілді емес шығар бірақ мен ойлаймын бұл ондай қатты бір трагедиялы тақырып емес біз өлім туралы сөйлейміз бе
сенің жақындарыңды жоғалту немесе өзің оған дайындалу деген сияқты әртүрлі жағдай енді
өлімге дейін болатын і процедуралар өлімнен кейін болатын жаңағы салт дәстүрлер деген сияқты
өлімнен кейінгі өмір қандай деген сияқты болжамдар деп қойса
жоқ енді болжам деп айтпай ақ қояйық
болжам деп айтпаймыз әрине
мүмкіндік болса ғой деп ойлаймын мен негізі егер ана жаққа барғаннан кейін бір сигнал берсе ғой аха бар ма жоқ па деген сияқты деп
негізінен гауһарды неге таңдадым осы тақырыпқа өйткені гауһарға да жақын бұл тақырып өйткені гауһар да өзінің ең жақын адамын өмірде жоғалтқан болатын иә бірнеше жыл бұрын
бірақ енді қазір дәл талқылап отырғанынымыз өйткені жара жазылды деп айтпайсың бірақ әйтеуір түсінесің де адам бір ұғынатын сияқты мхм
кетті болды енді адам өмірі бәрі бір жалғасып жатыр деген сияқты өмірі жалғасып жатыр иә
і более сырттан қарап айта аласың бұл жағдайға мысалы сен өзің де болып көрдің ол жерде аха ы сен өзің де басқа біреуге көңіл айтып та көрдің деген сияқты мхм
ыыы иә бірнеше жыл бұрын төрт жыл бұрын менің мамам қайтыс болған
ыыы ол бір жарым жыл бойы ауырды
сен дайын болдың иә бір жарым жыл бойы
дайын болдым деп айтпас едім
ыыы көбісі айтады жаңа адам ы кенеттен қайтыс болғаннан гөрі жаңағыдай сол ауырып қайтыс болғаны кішкене оңайырақ деп айтады
мен де сөйтіп ойлайтынмын негізі өйткені менің әпкем ол мен оны көремін деп ойладым ол ең соңғы рет мен көрген кезде иә біз қарағандыда кездестік сосын олар жолға шықты
сосын бетіне крем жағып алған екен бетімнен жақындатып сүйейін деген кезде мен айттым ту бетің крем ғой не қылып сүйесің деген сияқты бір болды да
ең сөйлеген сөзім сол болды
мен ойлаймын тым болмаса ауырып қайтыс болса мен онда одан бір немесе кешірім сұрап немесе бір
иә бір тілектерін орындап оның артқан үмітін жаңағындай ақтауға мүмкіндік болар ма еді деп менде сондай
менде бірақ ондай мүмкіндік мүлдем даже қоштасуға да болған жоқ өкінішке қарай мхм
мен соңғы рет ең і есіме алғанда тек оның денесін жуындырып жаңағындай сол ғана сәт менде есімде қалды қатты соңғы образы сол ғана болды
ыыы бір жарым жыл ауырғанда ыыы басында мен де мүлдем сене алмадым
ол жаңа рак дейді ғой ол не жазылмайтын именно форма
ы барынша тырыстым ыыы менде де тұрды ы үйге барып та көмектестік семьямыздың жаңағы қаралас отырыс
бірақ бәрібір ол ыыы нетпеді мен қаншама жаңағы түрлі чудо жаңағы сендің ғой бірақ өзің ойладың иә мүмкін басында бір сенім дегенде үміт болды менде
одан кейін үмітім өле бастады
ы одан кейін байқадым енді уже жаңағыдай бір нүкте болады ғой сол нүктеден кейін ол әрі қарай уже қайта оралмайтындай процесс басталып кетеді
соны көрген кезде жаңағы уже ойлайсың бірнеше айдан кейін уже мен ыыы әрі қарай осылай өмір сүремін деп ы
қарашы гауһар если мысалы енді сен білесің оны ол кісінің қиналып тұратынын мысалы м қазір и бізде қазақстанда эвтаназия мүлдем рұқсат етілмеген мхм
мысалы сен ііі дәл сенің жағдайың емес біздің әріптесіміздің де енесі қатты ауырды
ол өзі айтатын үйге бару өте сондай ауыр деп конечно әйеліне де өте қиын болды
біз енді барынша көмектесуге тырыстық мхм
бірақ айтатын сондай ауыр жағдай тіпті больницадан уже шығарып жіберген айтқан уже ешқандай мүмкіндік жоқ үйде уже бәрі болсын деп
и ол уақыт өте ұзақ жүрді жаңағы адамның өзі де қиналды
қиналады иә қызы да қиналды шешесі де қиналды анау жігіт те қиналды
сол кезде егер бізде эвтаназияға мүмкіндік беретін болса онда енді бәрібір болды ғой біліп тұрсың бәрібір қайтатынын мхм сен одан бір қоштасып та ләззат алып жатқан жоқсың ол сәтте
мүмкін эвтаназияға сен иә дер ме едің жоқ дер ме едің қазір
эвтаназия бір жағынан егер ыыы саналы түрде ойлайтын болсақ бір жағынан ол жақсы сияқты да көрінеді де сыртынан қарағанда то есть адам жаңағы қиналмай кетеді деген сияқты
ы бірақ өзіңнің жақыныңа келгенде менің жүрегім дауала алмас еді оған мүлдем
мен ы жаңа айттым ғой енді үмітің сөне бастайды дегеннің өзінде бір осыдан кейін жақсы болып кетер деген сияқты кете береді де
а егер мысалы мен эвтаназия жасаған жағдайда жақын адам мен одан кейін тағы ойланып едім
егер мен жасамағанда вдруг
іштей ойлап тұрасың ғой біліп тұрасың ғой енді чудо болмайды ау енді наверняка мхм бірақ бәрібір ішіңнен ол жегідей жейтін сияқты
ы мен мысалы психологиялық тұрғыдан жеке өзіме келгенде эвтаназияға дайын емеспін
мен эвтаназия дұрыс бұрыс деп айтып тұрған жоқпын бірақ өзім жеке дайын емеспін
мамам біраз ауырып жүргенде енді білесің ғой біраздан кейін уже мамасыз өмір сүремін
ы маған бір сондай ы бітті содан кейін өмір бітетін сияқты болып көрінетін де мхм
ы бірақ жаңа тірі адам тірлігін жасайды дейді ғой ы әрі қарай енді өмірді жалғастырдым мхм ыыы бірақ
бірақ болғанда сол кезде мысалы менде де болды ауыр жағдай и мен ойладым менің өмірімде жалпы өмір сүру даже ешқандай бір білмеймін адам енді айтады ғой м бала бала үшін өмір сүресің деп мхм
мен де ол да ойлайдым мен тіпті мынандай бір күпірлік ойға келдім де да одан да бүкіл менің қазір жанымда жүрген адамдардың бәрін алып кетіп дәл сол адамды қалдыру керек еді сонда мен әлдеқайда бақытты болар ма едім
бала білмеймін әке мүмкін аға бүкілін барлық барлық адамдарды алып кетсе енді сондай қатты қайғырмас едім деп пе бір сондай ойлайтынмын
бірақ кейін мысалы осы соңғы жылдары ғана үш жыл өтті ғой енді ол жағдайдан кейін аха
мен осы жылы ғана түсіндім ммм по идее бір жағынан бәріміз де сол жаққа барамыз ғой
мен білмейтін ол шынында да басқа өмір бар шығар мүмкін ол жақта әлдеқайда жақсы шығар деп сондай үміт болады ғой иә
мен сондықтан ойлаймын енді жібергенім дұрыс болатын шығар өйткені мен білесің бе қайтыс болғаннан кейін қайта қайта түсімде көретінмін де мхм
ол кезде түсімде ол қайтыс болып жатады а біресе мен скорый машинасының ішінде отырамын да соны құшақтап жылап отырамын мхм а ол өліп бара жатады
немесе мен үйіне барамын ы вдруг ол төсекте жатады да өліп жатады
и каждый раз мен жылап о оянатынмын да сосын мен ойлайтынмын сен неге мені бүйтіп қинай бересің
неге мен сенің өліміңді басымнан күнде кешіруім керек енді күнде емес енді бірақ айына бір міндетті түрде көріп тұратынмын
сонда ыыы мен кейін ойлаймын ол маған просто белгі берген шығар бәлкім мен мүмкін өзімнің санам берген шығар белгі мүмкін
әпкем белгі берген шығар мен өлдім деген болды осы қоштас осымен өмір аяқталды сен әрі қарай өзің өміріңді сүр деген нәрсені айтқысы келді деп ойлаймын
мхм сосын сол бір мезетте мен соны түсіндім одан кейін ол түстерді көруді доғардым мхм ешқандай да мен уже ондай түстер көрген жоқпын
аха енді сондықтан мен ойлаймын да бір қоштасудың кезі болу керек те адам өмір бойы жылай бермейді ғой енді бір бәрібір де оның өзі бір психологиялық кезеңдерден бөлінеді ғой
адамды жоғалтқаннан кейін ол бір уақыт бойы адам жаңағыдай ыыы ашуланады дейді не қылып именно ол басқа адам емес деген сияқты
неге ол мені тастап кетті деген і біраз уақыт бойы жаңағы оны мен ыыы өмір жоқ сияқты болып ол түрлі кезеңдерден өтеді ол жаңағы бір қалыпты психологиялық күй ғой адам басында
адам ы жақын адам ы қайтқанда мысалы менің мамам қайтыс болғаннан кейін бір катарсис дейді ғой жаңағыдай бір
ы бір ауыр оқиғадан кейін адамның несі деймін бе енді қалай енді иә өмірдегі көзқарасы өзгеріп кетеді
енді мен бұл жағдайды жақсы жағдай деп айтпаймын мамамның қайтыс болғаны маған ауыр тиді бірақ і одан кейін өмірге деген көзқарасым өзгерді иә
мен ы кішкентай нәрселердің өзінен ыыы ләззат ала аламын
ы өмірдің жаңағы бір жақсы жақтарын ярче сезінемін дейді ғой ы ол осындай бір ауыр жағдайдың өзінен бір жаңағы алған түйінім десем болады
ыыы сосын қайтыс болғаннан кейін неше түрлі неге келесің ғой тоже кезеңдерден өтесің кезеңдерден өтесің иә
басында мен ы ойлайтынмын адам қайтыс болғаннан кейін не істейді екен
ы мен мысалы мамамды жақсы адам болды деп санаймын мхм м тек менің субъективті пікірім емес деп ойлаймын
мамам негізі шынымен жақсы адам болды
ы одан кейін ы өмір бойы жаңағы врач болып жұмыс істеді
сонда ойлайтынмын ол осы соған осыншама уақыт жаңағы өмірі де қиындау болды жаңағы жетім өсті
осынша өмірі қиын болды бірақ дегенмен ол жаңағы өзінің моральды і несінен ааа қалай енді бас тартқан емес
кейбіреулер қиындыққа шыдамай иә қиындыққа шыдамайды а ол менің мамам шыдамды сондай бізге бір ұрыспай сөйтіп өсірген
ыыы сонда ойлайтынмын ы ол қайтыс болғаннан кейін шынымен де там құдай бар ма екен ол жаңағыдай әділет деген қайда деп иә әділет деген бар ма екен
ы шынымен де ана жақта бір ыыы бір жақсы неге келді ме екен әлде қалай
әлде енді ол онша діншіл адам болған жоқ әлде бір бір нелеріне адам шынымен жазаланады ма екен деген сияқты бір сондай ой келді
иә иә алаңдайсың
сенде де болды ма сондай мысалы сен өзің дұға оқып отырасың да сосын өзің ойлайсың осы шынында да жетіп жатыр ма жетіп жатқан жоқ па адресатқа иә болады әрине
оны да ы оның барлығы менде сол дінге қатысты бір сондай бір көзқарасымның і бір кезде ажырап кеттім діннен мүлдем бас тартып кеткен себеп сондай болған сияқты сол қайтыс болғаннан кейін менде де болды
менің анам мысалы жас кезінде ол даже әкесің де көрген де жоқ кішкентай кезінде
әкесі ол туған кезде әкесі соғысқа кетті одан кейін ііі ол жаңағы әкесінің туыстарының үйінде тәрбиеленді
бірақ одан кейін әкесінің туыстарының да жағдайы нашарлады да кейін мәжбүр болды ол бала кезінде өзінің шешесіне баруға
ы ол кезде ол тіпті кішкентай нешінші класс оқитыны есімде жоқ
өзі айтатын әйтеуір мен төртінші класс па бесінші класс па сонда бір теміртаудан ана өскеменге жібергенде пойызбен үш күн бойы бардым дейді сол кезде
қолымда өзімнің кішкентай ғана сөмкем тамағы да болмаған мхм
пойыздан бір станциядан түседі де екінші пойызға отырады сонда адамдар жаны ашып тамақ беретін дейді маған сонда мхм
и сол кезде мен ойлаймын да қалай ана кішкентай баланы жіберу керек еді сондайға деп мхм
бірақ ііі менің шешем өзінің әкесінің қайтыс болғанын білген жоқ
ол осы бір алпыстан аса бастаған кезде сол кезде ғана түсінді де что әкесі жоқ екенін
жди меня деген передачалар болатын еді ғой мамам бәрібір де үмітпен қарайтын а вдруг менің әкем тірі вдруг шынында да бір германияда басқа біреуге үйленіп кеткен шығар
өйткені оның шешесі басқа бір адамға тұрмысқа шығып кетті де
ы сонда менің анам өзінің болмай қалды иә иә менің анам ойлайтын сонда бәрібір де ііі менің әкем мүмкін келген шығар
а менің шешемнің оны күтпей басқа біреуге тұрмысқа шыққаннан кейін мені де көрмей кетіп қалды ма деген сияқты сондай ойлары болған м
кейін маған бір хаттар беріп і жаңағындай сайттардан көрді олд мемориал ма содан ііі тауып алды да
и сосын айттым мамама что болды ол кісі жоқ екен осындай осындай жылда қайтыс болды деп қайта қайта сұрап жүрді сосын соны мхм
қырық үшінші жылы қайтыс болған екен бәрібір де мхм
м бірақ анаммен оның анасының арасында бәрібір салқындық бәрібір де болды мхм
и сосын енді кейінгі тұрмысқа шыққаннан кейін де өмірі мен білмеймін бақытты деп айта аламын ба айта алмаймын ба біз баласы көп болды
біз үшін қаншама еңбек етті сондай
сосын мен де ойлаймын бұл кісі жалпы бақытты бола алды ма болған жоқ па өмірде бақытты сезінді ме сезінген жоқ па деп
соның енді менің шешем ешқашан бір алкогольді ауызына алып та алмаған
ешқашан біреудің ақшасын вообще алмайтын ол тіпті бізді тәрбиелейтін адамға өтірік айтудың оның өзі де ұрлық ондайға мүлдем жасамаңдар деп
оның жаулары өте көп болды
ол өзі бухгалтер болған ғой і бір сондай бір әрекеттерді байқаса үнемі өзінің бастығына да бір жалоба жазып жіберетін адам болды сондай иә
ол үшін әкем екеуі де көп жиі ұрысатын осы сен тынышталатын түрің бар ма жоқ па деген сияқты
сондай мен мамамның даже бір тырнағына да татымаймын өйткені оның адалдығы соншалық адалдық
сосын мен ойлаймын енді мысалы дін де айтады ғой жанағындай мамам дінге қайтып келді бір кезде намаз оқи бастады бірақ енді ол кісі ол кезде қартайды денсаулығы нашарлады мхм
біз өзіміз айтатынбыз і ол кезде жезқазғанда тұрамыз үй де суық отопление де болмайды су су болып кәдімгідей і жаңағындай намазын оқиды да ұзақ оқитын ол кісі сосын мхм
сосын біз оған тыйым салдық намаз оқыма деген сияқты біз өзіміз жаңағындай мойнымызға бір күнә алған шығармыз
ол кісі түнде де ұйықтамайтын түні бойы бір дұға оқитын да бізді ойлап
тіпті бір хаты үйде қалып қойыпты жаңағы балаларымның құдайға бір жазған хаты ма білмеймін әйтеуір
балаларының арасында бір береке болсыншы ынтымақ болсыншы деген сияқты бір кейін і менде де әлі сақталған ол
иә өлең жазғандары бар өзі кейде өлең жазатын жаңағы сол нелері сақталған
сосын мен қазір кейін мамам қайтыс болған кезде дұға оқып отыратын болдым да өзім ойлап отыратын болдым вообще бұл өмір бар ма жоқ па
мен оқып отырған нәрсем күмән пайда болады
маған қажет емес мен ештеңе сұрамаймын бірақ оған сұраймын егер біліп білмей жасаған күнәсі болса онда кешірілсінші деген сияқты деген сияқты иә иә
өзің еще дұға оқып отырасың да ойлайсың масқара мен мынаны еще дұға оқып отырып еще мынандай ойлар ойыма келіп отыр деген сияқты
бірақ адамда сондай миында болады түрлі бір білмеймін күмәндану күмәндану болады ма солай
сосын өзің де ойлайсың мен шешеме де тіпті даже дұрыстап дұға оқып та иә
иә әрине болды менде де болды ондай ыыы мамамның өмірі қиындау өтті ау дегендей
ы мысалы мамам негізі былай көзі ашық адам болатын иә ыыы жаңа ыыы врач болды дедік ыыы түрлі көп нәрсені үйретті негізі
соны мен ойлаймын ыыы мен бір өтеп үлгермеген шығармын деп ше
ол саяхаттағысы да келетін негізі сол бірақ жаңағы біресе үй саламыз дейміз біресе бірдеңе
ол барлық күшін барлық жаңағы ақшасын дейік даже ы сол жаңағы отбасының мәселесіне жұмсайтын да
осы бар ғой сапарға шығар дейді ғой бізде ы майкл фейрнбек өзінің апасын сол кезде мен өзімнің жасамаған нәрсемді арманымды сол кісіден көрдім де сонша қатты қуандым
и сол кісіні өзімнің анама деген махабатты анамның алдында жасамаған мысалы істерімді майклдан көрдім де бір ерекше қатты бір жақсы көріп кеттім сосын оның апасы үшін мен қатты қуандым шынын айтқанда
өте дұрыс нәрсе иә
і мысалы меніңше ол сен қандай там киім кидің немесе қандай жұмыста істедің ол маңызды болмай кететін сияқты да
жаңа айтқам катарсис дедім ғой иә ы мен оған дейін мысалы былай ойлайтынмын менің ы үлкен пәтерім болады ыыы одан кейін соған деген папа мамам келіп тұрады бәріміз қыдырамыз бірдеңе
бірақ ол жоспардың барлығын ы жаңағы мамамның ауырып қалғаны бұзып кетті де мхм
ы одан кейін ыыы мамам сол кезде айтатын қазіргі і қазіргі сәтпен өмір сүр деп
өйткені кейінге қалдыра берме ештеңе деп
ыыы сосын менің ол кезде кішкентай пәтерім болды қазіргі соны айтатын сен оны үлкейтемін деп да әрі қарай жаңағыдай
ақшасы дүние қума і ақшаны жинай беремін деп ыыы біреулер болады ғой ақшаны жинау үшін өмір сүреді ақша жинай береді жинай береді
олай істеуге болмайды ы тек қана қазіргі немен өмір сүр
ештеңе етпейді ы біраз уақыттан кейін мүмкін ала жатарсың басқа ы кеңірек квартира ал қазір саған не керек ну саяхаттағың келсе саяхатта
саяхаттап жүргендеріңді
ыыы тек қана таиландқа барғанымды көрді қуанды ма сен үшін
ы иә бір жағынан ол біледі ы мен аэрофоб екенімді келгенше ыыы қорыққан болатын және ол кезде жаңағы фукусимада жарылыс болған болатын бір как раз біз барған кезде
мамам естіді одан да не келгеннен кейін ол да жаңағы келдің бе әйтеуір деп жаңағы бір жағынан қорқады бір жағынан қуанатын мхм
ыыы сол тек қана таиландқа барғанымды көріп үлгерді
үйде былай деп былай деп жаңағы ата анамды ешқайда шығармаппын да сол какой то папам өзі көп оны апарайын десең де көп келісе бермейді білмеймін неге екенін
ы өзі кішкене әншілігі бар ауылдың ішінде облыс ардагерлері ансамбліне қатысады ол өзі жаңағы гастроль анда мында барып тұрады кейде ыыы россияның қалаларына барып тұрады
ыыы оған солай ұнайды
ы бұрында папаға айтатынбыз ол ы демалатын отдыхтарға барсаңдаршы ой жоқ ол керек емес онда барыватқандарды көріватырық ғой кетіватыр ғой олар да деп біз де оған күлетінбіз соны айтқанда
а мамам саяхат жақсы шынымен де жақсы көріп барып көргісі келетін
өзі сондай мәдени жаңағы телевизордан нені көрсетіп жатса айтатын мынаны қарашы қандай керемет демалып жатыр мәдени демалып жатыр жаңағы культурный отдых деп сөйтіп айтатын
өзінің киім киіс мәдениеті бар тын
ы өзі сондай бір күшті стильно киінетін мамам хотя ауылдың адамы мысалы институт бітіргеннен кейін ауылда жұмыс істеді өмір бойы бірақ өзінің бір стилі болатын жақсы
і бізге көп көңіл бөлді дегеннің өзінде егер өзіне көп көңіл бөлсе ол бұдан да күшті бір керемет киінетіндей мүмкіндігі болған шығар керемет өмір сүретіндей бірақ ол көп қаржысын бізге жұмсады шыны керек
ыыы қазір қарап отырсам ы киім ну сол кезде пьер карденнің несі ғой модасы совет одағы кезінде иә
қазір есіме түсіріп отырсам сол керемет керемет көйлектері сондайлар болатын
и ол маған бір талғам сондай кішкене прививать етті я не знаю қаншалықты мен оны игергенімді бірақ ыыы сондай бір өмірге вкус к жизни дейді ғой сондайды бір ол нетті маған берді негізі мхм
мен де өмірде ойлаймын егер менде бір менің бойымда қандай да бір жақсы қасиеттер болса ол көбінесе менің мамамның арқасы еді мамамның және әпкемнің
өйткені мама менде ерте і қартайып кетті мен сырласқым келетін кезде ол ыыы кішкене енді қартайды
менде көбінесе өкпе болатын сол тұрғыдан неге мені туған екен ііі онда ақыры қартаятын болса деген менде ойлар болды
бірақ кейін үнемі менің әпкем мамама звондаған кезде мамам үнемі сол әпкеме айтады екен і бірінші әпкем айтса мен пальто сатып алдым деп сонда мамам айтады екен а беллаға сатып берген жоқсың ба деген
сосын ол ренжитін маған да звондап осы мамаға бірдеңе айтсаң ол мені постоянно меннен сені сұрайды деп
и сонымен өзі түсініп тұрды да что ол маған мүмкін қазір қартайған бірақ қайта қайта алдыма әпкемді тоса берді
и сондықтан менде мамама махаббат бар бірақ әпкеме деген махаббат ол мамам сияқты мен үшін мхм но сондай бір жағдайлар болды
и мен қазір ойлаймын менде де қандай бір жақсы қасиеттер болса тек қана екеуінің арқасы мхм
жаңағындай кітап оқу бір адалдық біреуге көмек көрсету деген сияқты сондай мәселелерді
ііі енді жарайды ы қыстыра кетейін осы жерде кешірім сұраймын
ы жаңағы ыыы қайтыс болғаннан кейін адамды ойлайсың ғой енді мен оған ештеңе істей алмай қалдым деп айтады ғой
і дін тұрғысынан да бар енді өз нелері мен оған қатты тоқталмай ақ қояйын дін тұрғысынан енді жаңағыдай кісінің атынан садақа берсе ы не болады
деп айтады жаңағындай ыыы жақсылығын солай қайтара аласың және оларға сауап болып қозғалады дейді де бұл енді дін тұрғысынан кім сенеді
ыыы енді діни емес былай жаңағы азаматтық тұрғыдан айтатын болсам егер сен өзің ыыы сол ыыы адам
жаңағы мысалы менің мінезім барлық мамамнан деп айтып отырсың ғой сол сияқты сен егер өзің де кісі қызығарлықтай адам болсаң ол да сенің бір үлесің ол кісіге деген
енді менің қазір уже өтіп кеткеннен кейін қазір ойлаймын енді менің қасиеттерім сол ыыы шындыққа деген жақындық болатын болса қазір қатты белсеніп кеткені де сол шығар мен қайтарғым келеді хотя бы солай
ііі дәл сол қасиеттеріме көбірек акцент беріп сол қасиеттерімді көбірек дамытқым келеді мхм
енді әрі қарай кететін болсақ енді мысалы біз жақындарымызды жоғалттық ыыы жаңағындай мүмкін қайтадан оралармыз бұл тақырыпқа енді өзімізді қойып көрейік
өлімге мысалы сен қаншалықты дайынсың
мысалы сен білдің ғой енді өлім деген не екенін сен уже ы сырттай емес өзің
көрдің сен адамның мүрдесін ұстап көрдің сен оның жаназасына бардың сен жаңағындай енді құран оқыдың оған бағыштап деген сияқты
мхм ал енді сен өзіңді бір сол неге і ал ертең мен қайтыс болған кезде қалай болады деп ойлап көрдің бе
ы болды әрине ондай ойлар болды
ыыы мысалы былай ойлайтынмын
тіпті қорқыныш та болатын менде бұрында бұрынырақ кезде өлгеннен әрі қарай не болады шынымен де жаңағыдай қорқынышты келіп прямо сұрақ алады ма не істейді деген шынымен мені жазалайды ма
жоқ именно ол точка сен қайты болғаннан кейін ол жаңағы а именно сол точканы айтшы сен көзіңді жұмдың сосын уже жоқ гауһар жоқ деген сияқты аха
сол жерді ойландың ба мысалы өлім деген не қандай процесс адамның і жаңағындай сезінеді ме деп қалай бір уже санасы сезінеді ме мүмкін мхм сол процессті ойлаған жоқсың ба
ол жерде бір санасымен сезеді деп сол точканы сезе алады деп ойламаймын шын айтайын
міне бітті мен кеттім деген сияқты ол ол әрі қарай бір басқа процесстер жалғасатын шығар мүмкін
дін тұрғысынан алатын болса мысалы біреулер айтады жаңағы тоннельден бір жағынан ол может мидағы не шығар өзінің бір ыыы қараңғы болады да айналаңда көз алдында бір нүкте жарық тұрады
ол сенің ы адам егер шынымен өмірден кейін өлімнен кейін өмір болса ы онда нүктені табу қиын сияқты
ол сенің әрі қарай өмірің басқаша формада жалғасып кетті
иә мысалы минустан плюсқа кеткен сияқты мысалы мен бардым есікті аштым да басқа жаққа кетіп қалдым деген ол адамның санасы яғни өлмей қалып тұр
ал енді атеистік тұрғыдан жаңағы адам өледі бітті десе
даже атеистік тұрғыдан мысалы і қарап көрші біз түс көреміз иә түсімізде ол түсіміздің өзін біз бір бірнеше секундтардың ішінде көреміз де бірақ керемет
ол жерде бізге адам былай деп айтады сонда қарағанда жанар мынандай болды үстінде киімі мынандай болды сосын біз жүріп келе жатамыз деген сияқты сол сюжет бір секундтың ішіне сиып кетеді де
ал өлімде мүмкін дәл сондай бір секунд оның өлшемі басқа шығар жалпы бізде шартты ғой уақыт деген
иә ол жерде уже уақыт болмайтын сиқты сол сәтте мен уже ойлаймын өлім деген не сонда ол қалай қалай сезінемін не болады қандай процестер болады мхм
мүмкін мен сезіп бара жатамын ба мысалы жаным аяғымнан қолымнан жаным кетіп бара жатқанын деген сияқты мхм
мен оған өте қызықты не істейді адамдар деген сияқты иә
но мен де былай ойландым бірақ дәл осы физикалық физиологиялық тұрғыдан қалай сезінеді деп мен қатты ойланған жоқпын
мен маған қызық болғаны жаңағы өмірден кейін ы өлімнен кейін өмір бар ма жоқ па шынымен де не ол деген сияқты жаңа ойландыратын нәрсе сияқты ммм
ойланып көр
ойланып көретін
мен ы жаңағыдай жалпы мен ойлаймын адам өлімді ойлау ол жаман нәрсе емес қайта керісінше адамдар
мына өмірдің тез жылдам өтіп бара жатқанын мағынасын түсінетін сияқты да сондықтан адамдар арасында өлім туралы ойлап тұру қажет деп ойлаймын
ол трагедия нәрсе емес біздің бәрібір баратын жеріміз сол ғой иә
ііі тек қана енді сен шынымен де ана өмірден қорқатын болсаң онда қазір жағдай ну біреуге жақсылығын жасап көру мүмкін сен өзіңнің миссияңды түсіңдің не үшін өмірге келдің деген сияқты
ыыы иә миссия дегенде бұрын мынадай бір қызық нәрсе есіме түсіп кетті
мен просто жаңағыдай ойлар келіп кетті сонда не істеп жүрміз деген сияқты бәрібір өліп қаласың иә
келдің өмірге жарты мысалы мен отыз беске келдім
ну әрі қарай тағы осындай өмір сүрсең уже адамның логикалық уже завершение жақындап келе жатыр
ы сондай бір не болды менде ы депрессия емес енді бір сондай бір сондай бір ой келді де
философиялық иә жаңағыдай ііі сондай бір ойланатын моменттер болды қазір дәл ондай ойланбаймын негізі бірақ ыыы өйткені мен бір өзіме бір шешім шығардым да
енді бір бірлеп айтатын болса адамдар не үшін өмір сүріватыр сонда әйтеуір келесің өмірге сені не үшін өмірге алып келді не үшін келдің ал
жетпіс жыл өмір сүресің сексен жыл жүз жыл максимум өмір сүресің и кетесің не істейсің мысалы
ыыы біреулер үшін мысалы бала ол сенің өміріңнің мәні дейміз
негізі білмеймін мүмкін ғылымда бір жаңағындай і жаңалықтар ашу жаңалықтар ашпасаң да әйтеуір біреудің дамуына әсер ету мхм
сен аударма ісімен айналысасың ба мүмкін біреудің ыыы жаңағыдай ол білімге жетуіне көмек беретін шығарсың мүмкін ағылшыннан қазақшаға аударғанда
ол мәселені түсініп тұрмын бірақ менде мынадай мәселе болды да
мын ыыы глобалды тұрғыдан ыыы ол қандай пайда әкеледі
мен мысалы бүйтіп бір білмеймін тыңдарманға қызық болып көрінетін шығар мен мысалы алыстан бір жер планетасына қарап тұрғандай болдым да
ана бір сурет бар ғой алыстан жерден барынша алыс максималды түсірген сурет бар мхм
сонда жер жай ғана бір дақ қана ма дақ қана болып тұр да
соны карл саган ба сол айтады да жер шары сондай бір дақ қана космоста а сен оның ішінде жер шарында бүкіл амбицияң да жүр
туғаннан бастап адамның әркімнің өзіне бір комплекс болады да мысалы мен жер шарын жаулағым келеді деп
сен мысалы соғыс жаса ііі адамдарға қандай да бір не өз өзіңді дәлелде не істеватсаң да сен бір мынандай ғана бір ііі жер шарының ішінде соңы болып жатады сен одан асып ешқайда бармайсың бәрібір
сондықтан босқа жаңағы соғыс ашудың қандай бір бірімен адамдар қырылысып төбелесіп жатады ә соғысып жатады оның қандай мәні бар дейді де
иә егер сен қаншама керемет болсаң да жаңағы дақтың ішінен сыртқа шыға алмайсың деген сияқты ше
ы сондай ыыы оймен менің ойым не сәйкес келіп қалды да мхм
содан ойладым мен мысалы қазір қаншама тырмысайын нетейін ы жарайды мен бір ы материалдық неге жетейін а анадай бір глобалды тұрғыдан алғанда ғалам тұрғысынан алғанда ол түк те емес те мысалы
мен не үшін ғаламдық тұрғыдан мысалы қаншама миллиард жыл өмір сүріп жатыр иә бұл ғалам
сонда сенің өмірің вообще тіпті секунд та емес былай қарап тұрсаң иә
жалпы бұл жер шарында биологиялық тыңайтқыш болып кетсең де ештеңе өзгермейді
иә ештеңе өзгермейді деген бір сондай не келді ыыы
сонда не болды сонда өмірдің мәні не ол сонда деген бір сондай бір ыыы ізденістер болып кетті де менде
бірақ одан кейін ойланып ойланып келіп енді өзім неттім жаңағы шешімге келдім
мен просто і қай мүмкін өмірден кейін өлім ой өлімнен кейін бар ма жоқ па тіпті жарайды
ыыы мына өмірде қай жерде өмір сүрсем де просто айналамды ыыы жақсартуға бір әйтеуір мән беруге тырысамын да
жаңағы өлімді айттық болған сияқтымыз енді жарайды
өлімді айтып болғанда да мысалы кейде бір мен өзім елестетемін өлетінімді тіпті самолетқа отырғанның өзінде жеңіл өлім сияқты
достарым өткенде орындарын алмасыватыр да мен ойлаймын ішімнен ойлап отырдым да бірақ айтқан жоқпын өйткені өздері де аэрофоб болатын олар
мхм сосын ойладым бізде қазір ыыы авиакатастрофа болатын болса біздің бөліктерімізді жаңағы орын арқылы табады ғой
і аха хотя бы былай нететін шығар лучше ауыстырмай ақ қойған жөн өйткені ертең біреудің аяғын жаңағындай басқа бір жерге жерлеп
оған келіп біреулердің балалары келіп тәу етіп сөйтіп тұратын шығар деген сияқты сондай бір ойлар болды менде
сосын мен бірақ күлкілі нәрсе емес негізі иә ол
бірақ мен ойлаймын енді авиакатстрофадан өлген ең жақсы шығар деп
бәрібір егер өлім неизбежный болатын болса енді тағдырыңа бәрібір жазғанын көресің ғой сонда меніңше қайта керісінше
тіпті білесің бе мен таңертең жұмысқа шығатын кезде бұрын мысалы бір носкиім жыртық болса кие салатын едім е құрысыншы ешкім көрмейді ғой деген сияқты
а қазір мен ойлаймын а вдруг мен бір өліп қалатын шығармын сол кезде мені моргтан ба бір жерде қарайды да байғұс ай мынау тіпті
бір анандай носкиге да жарамай кетіпті ғой деп жоқ құрысын жаңасын киейін деймін де сосын
петросянның бір әзілдері бар ғой тура соған бір кемпір сөйтіп жаңа аяқ киім киіп
іш киіміне дейін жаңалап киіп жүреді екен сосын неге десе ойбай өліп қалып телевизордан көрсетіватса қайтемін деп айтады дейді
сондай сондай жағдайлар болып тұрады иә и сосын өлімге қатысты сондай бір трагедия нәрсе емес мен ойлаймын туыстарым да оны ойламай ақ қойсыншы ол бір
ағам соңғы уақытта жиі хабарласып кетті денсаулығың жақсы ма бірдеңе деген сияқты ол қорқатын сияқты меніңше қорқатын ештеңе жоқ
и сосын өткенде жеңгеме де айттым егер мені өлетін болсам мені мысалы көміп жаңағындай бейіт орнатудың жаңағы тас орнатудың қажеті жоқ ешқандай просто кремация болса екен деп
бір жағынан экологиялық тұрғыдан ойлаймын иә экологиялық тұрғыдан дұрыс шығар енді
сондықтан кремацияласаңыздар қалай етеді деп ол кісі айтты иә онда тұрған ештеңе жоқ
мен алдында достарым бәрін ескертем мен өлетін болсам менің туыстарыма кәдімгідей барып айтыңдар белла қаламаған ондай
маған бейітке апарып жатқызудың қажеті жоқ лучше мені кремация жасап бүкіл прямо білмеймін фейсбукке дауласып шығасыңдар ма деп қазір тыңдап отырған достарым болса олар да білетін шығар сондай аманат қалдырып кеттім
ақырындап енді туыстарға да шыға бастадым егер мен қайтыс болсам в общем бейіттің қажеті жоқ деген себебім өйткені
мысалы менде де болады кейде анам мен ыыы әпкеме немесе бауырыма бара алмай қалатын жағдай болады да өзімді ыңғайсыз сезінемін кінәлі сезінемін болады иә
сосын мен ойлаймын ертең менің балаларым өйтіп өзін сезінбей ақ қойсыншы
мені еске алғысы келетін болса жай ғана отырып алып кәдімгідей зарламай жыламай кәдімгідей жыламасын деп ойлаймын
сосын менің басыма жаңағындай келді ау келмеді ау ертең тіпті басқа бейіттерде жатқан басқа адамдар да болатын болса ана беллаға ешкім келмеді деп айтпасын деп
қаралмай кетіпті ғой бейіт деп пе
одан да мені мысалы саяхатқа шыққым келеді
менің одан да күлімді алсын да әр кез саяхатқа шыққан сайын алып ы сол жаққа мысалы таиландқа барады ма шри ланкаға барады ма
америкаға аляскаға барады ма сол жақта тастай берсін бүкіл әлемде менің жаңағындай күлім шашылып жатсын деген сияқты ойлаймын
сондықтан сондай өзім де сөйтіп елестетемін жалпы өзім өлгеннен кейін сондай болса екен деп
енді мен дәл ол моментке келген жоқпын шын айтайын
ыыы ана жақта жерлендің деп ы былай былай деген мен мүмкін санам ол деңгейге әлі жете қоймаған шығар
жоқ енді ойлану керек қой бәрібір де иә ойлану керек шығар бірақ ммм білмеймін ол мүмкін әлі маған ондай маңызға ие болмаған шығар мүмкін
ы бірақ бір жағынан иә шынында бейіттер көріп қаласың да қаншама қаншама бізде қаладан гөрі бейіттердің саны көп болатын сияқты көлемі иә
бірақ енді ыыы ұмытып қалдым біреу айтқан сияқты елу жылдан кейін уже бірінің үстіне бірі кете береді ну
буын ыыы ата бабам бар олардың бейіті әлі бар
иә жоқ ол біздерде бар ғой орын бар деген сияқты ше
ыыы біреулер айтады ше жаңағы жоқ енді қазақстанның жері түп типі болып кету керек деп айтады ғой иә ммм нелерде
исламда бар сияқты исламда оны арабтар да болжамымды ғана айтып отырмын мен дұрыс емес шығар мен айтып отырғаным болжау да бұл жерде
бірақ жаңағы жерге сіңіп кеткеннен кейін үстінен ыыы ол уже жер болып кетті
жерге адам ол уже ыыы жердің бейіті емес мхм ол уже жерге жермен жер иә жер болып кетті деген сияқты сондай нелер бар сияқты
е басқа елдерде де енді көріп жатырмыз ғой неше түрлі даже бейітте тұратын үйлері филлипинде мысалы бейітте тұратын адамдар бар
жарайды ыыы енді салт дәстүрлерге келетін болсақ мысалы
қаншалықты біздің салт дәстүрлеріміз гуманды
білмеймін менің өзім де болды сондай өзіміздің жағдайда да қайтыс болған кезде мысалы өзің жылап отырсаң басқа адамдардың мысалы білмеймін
ыыы құдайы ас беріп тамақ беріп отыру сол кезде адамдардың сен сонда не ойлауың қажет ана адамдарға дастарқанын жасап беру сол қажет пе
оның өзі бір қазір енді бірінен бірі асып кететін болды ғой ол қазір ол да жарыс
ана жерде жасады бәленшенің қанша адам келді дастарқаны мынандай болды деген сияқты ал сен оны ойлауың қажет емес те егер шынында да саған жаны ашитын адамдар болса оны талап етпеуі керек
сен жылқы соясың ба сиыр соясың ба әлде қой соясың ба мүмкін мүлдем жай ғана шай беріп қайтасың ба деген сияқты
бізде сондай бір не бар сияқты да сосын сен өзің итак проблемаң бар сен өзің итак жылап отырсың бірақ ана жерде бәрібір де
мысалы мен өзім мамам қайтыс болған кезде сонда болды ы туған туған емес енді туыстарым да бір әзіл қалжың айтып жүрді де маған өте қатты мхм көңіліме тиді иә
маған тіпті пострадать етуге мүмкіндік берген жоқ та сол жерде иә иә
ы мен де ондай нәрселердің куәсі болдым
ыыы жаңағы ы кейбіреулер өтірік жылайтындар да болады шыны керек ы мен өзім анама қатысты айтып отырған жоқпын бұл басқа бір жерден көргенмін
жаңағы ы дауыс шығару деген де бір кейде театралды қойылымға айналып кеткен мысалы барғанда жылына келген кезде бір адамның келген кісіге дарылдап жаңағыдай айқай салып бірдеңе бірдеңе деп жаңа
бір какой то секунд айқайлайды і ол болғаннан кейін әрі қарай әңгімесін айтып шайын ішіп күліп ойнап отырады сосын келесі адам келеді тағы да сол картина қайтадан қайталанады
ол оларда бір жаңа сондай і не екен маған бір кішкене таңсықтау болды енді
ол бірақ дәстүр енді дәстүр ғой
бір жағынан маған кішкене таңсықтау болды мен оны жаман жақсы деп айта алмаймын
ы өтірік жылау жұрт үшін жылау деген ол да меніңше ондай құрметсіздік сияқты да қайтыс болған адамның алдына өтірік жылау деген бір
менің әпкем қайтыс болған кезде сонда да мен өзім итак то өзім уже әл дәрменім менің қалмады мысалы бауырымнан кейін ыыы бірнеше күнге созылып кетті де
сол кезде маған айтады сен ана бөлмеге баруың керек те қазір адамдар келеді сонда жылауың керек деп мен неге міндеттімін олардың алдында жылауға
олар тіпті шын айтқанда мен сенімді емеспін олар прямо жаны ашып
олар шай ішіп отырады жаңағындай дым болмағандай бес минуттан кейін қалай адамда трагедия адамда бір сондай бір жағдай
тым құрмаса менің өзіме жағдай бермейді де сөйтіп мені міндеттеп сен ананың алдында жылауың керексің ананың алдында жылау керексің деп айтады
сосын мен жалпы өзім ойлана бастадым да ал менде туыстарым бар ғой мысалы әкем де уже жасы келіп қалды ертең ол қайтыс болғанда мен сөйтіп жылаймын ба деп
мен ойлаймын енді мен ешкімнің алдында міндетті емеспін мен тіпті оны бір махаббатымды олар менің жылауыммен өлшемей ақ қойсын деп иә
кім олар соншама деген сияқты сондай бір ойлар болды да аха
и сонда бір реніш те болды сондай бір дәстүрге қатысты сондай
иә ол мен де солай ойлаймын енді бізде жаңағыдай дауыс шығару деген қатты үлкен бір не жоқ сияқты да бірақ дегенмен жаңа адамдар бәрібір мән беруі мүмкін ғой
мүлдем сен мысалы сен бір а ішіңдегі нені шығарып алуға мүмкіндік берілген еді сол кезде мүмкін айқайлап жаңағындай
бірақ қазір жағдай басқа сияқты да енді білмеймін
иә жылай алмай қалады шынымен кейбіреуі жылайды да бір күн жылайды екінші жылауға уже күш оған да күш керек жылауға да

мысалы менде де түрлі эмоциялар біресе қайғырып тұрсам да жылай алмайтындығым ыыы бір кезде ыыы жаңа бір адам нетсе мен жылап жіберемін наоборот керісінше есіме түсіп есіме түсірген жағдайда деген сияқты
ыыы ну жаңағы не психологиялық не ауытқып тұрады солай жаңағы
кейде жылап жылап шаршап кетіп жаңағы бір нәрсеге көңілін бөліп күліп жіберу де мүмкін адам бір нәрсеге ше
сен соңғы рет қашан жыладын айтпақшы
ы соңғы рет шынымен бе
шынымен болғанда енді еңкілдеп жылау емес көзіңе жас келіп і сондай бір
шынымен жылап вот есімде жоқ шын айтайын
көп болды ғой жыламағаның иә
ііі мен бастапқы кездерде көп қайғырып жүрдім әрине
жоқ жылау деген қайғыру емес мысалы ал мен анандайдан жылап жіберемін мен кино көріп одан бір мен тебіреніп те көп жылайтын сияқтымын
ы жаңа айтқандай мен ы көп нәрсеге одан кейін жыламайтын да болдым
бұрында ыыы болмайтын нәрсе көп переживания бір болмайтын ыыы қазір ондай көп переживать етпеймін негізі ыыы
сосын мен көп жылай да бермеймін негізі өзім сондаймын сосын көпшіліктің алдында жыламаймын да өзім
ыыы ондай бір әлгі еңкілдегіш ондай не адам жылауық адам емеспін бірақ мен бір жағынан бір қызығы жаңағы
кино бірдеңе болыватса мен жылап жіберуім мүмкін бірдеңеге тебіреніп там бір нәрсе деп айтыватса менің жылағым келіп кетуі
і әнұран деген сияқты вот сондай нәрсеге отыр да иә бірақ шынын айтқанда жаңағы подкаст жазып отырғанда бірнеше темаларды бұрып алып кеттің сенің көзің жасың мөлтілдеп сосын
қиын болды маған осы подкасттың басын айтып жатқан кезде мен өйткені көптен бері бұл тақырыпқа жолаған жоқпын шын айтайын
төрт ы мүмкін біреулер түсінер түсінбес мен басында екі үш жыл қиын әрине мхм часто соңғы төртінші жылда мен мындай ыыы бір қатты қайғыру болған жоқ керісінше бір светлый естелік
ы сосын өзім де солай ойламын егер сен өзіңді сол адам баласы ретінде сондай бір тұлға жақсы нәрсе ол адам саған мақтанатындай болса
енді міндетті түрде мақтану емес енді әрине
ең бастысы сен иә бір бағанадан бері біз айтып отырқ қой жаңағы ештеңе істей алмай қалдым бір і мысалы тірі кезінде
жоқ ол адам үшін емес сен үшін сен просто өзіңді өзің әйтеуір уф мен мынаны мынаны жасадым деп айту үшін а ол адамға по идее мүмкін бәрібір шығар
мүмкін бәрібір қазір де көріп е давай қашан деп отырған шығар жаңағы
мүмкін ол көріп қуанатын да шығар білмейміз енді мысалы
керегі жоқ сенің жеке пункттарыңды галочка қою өзіңе үшін ғана ғой ол мхм
сосын жаңа бір нәрсе ыыы роза хайруллина деген маған бір ыыы ресейдің несі бар ғой актрисасы сол айтады ол өте көп ақ адам жоғалтқан жастай өте көп туысқандарын
соны жалғыз қалдым дейді де ы сол айтады ы қазір ну алпыстардың айналасында
ыыы негізі адам біреуді ы жаңағы жоқтап жылаған кезде негізі адам по себе жылайды да да
адам өзін аяп жылайды бірінші мен осындай жағдайға түсіп қалдым неге менде ыыы жаңағы басқалар емес неге менде былай бірдеңе ы
сосын ана екінші и адамды жақсы көреді ғой сондықтан жылайды
а егер басқа тура сол сияқты басқа адам болса ну жалко бірақ ол адамды ол қатты жақсы көрмейді сосын жыламайды оған қатты
ну сондықтан адам әдетте өзін ойлап жылайды дейді де өзін нетіп мен де соны түсіндім сияқтымын өзімнің жаңағы қайғымды үш жыл бойы маған өте ауыр болды
бір мезетте мен түсіндім мен өзімнің эгоизмім екенін
оның адамның тірі болғаны ол адамның өзіне емес мүмкін маған керек еді өйткені мен оны жақсы көрдім мен оның жанымда болғанын қаладым иә ол менің жеке эгоизмім де
қандай болып жатқанын білмейсің ғой енді бәрібір де
сондықтан бұл менің жеке бір ғана эгоизмім жібермей сонша жылай беру деген сияқты түпкілікті бәріміздің де баратын жеріміз бір
сондықтан кейде бар ғой мысалы адамдар қайтыс болады ғой соған енді жұбатуға кейде келетін болсақ келесі кішкене тақырыпқа енді басқа рөлді көрейік
мысалы басқа адам і мхм басқа біреудің мысалы туыстары қайтыс болды жақындары қайтыс болды ал сосын оның достары не істейтінін білмейді
шын мәнісінде оған көмектескісі келеді бірақ не айтқысы келетінін білмейді
иә кейде мен адамдар қайтыс болып жатқан әлеуметтік желіде де көремін ғой шын қайғырып отырған адамға айтқым келеді ммм по идее оған бәрі жақсы сен соншалықты қатты жылама уақыт өтеді
ол бәрі бітеді бірақ сен түсін ол адамға сенің жылағаныңнан ештеңе болмайды и мүмкін ол қазір әлдеқайда бақыттырақ шығар бұл өмірден гөрі деген сияқты сен білмейсің ғой ана жақта не барын
иә отпусти деген сияқты жібер деп айтқандай түрлі эмоциялар болады ғой
мысалы ы бір адам екінші адам айырылғанымен мысалы бір екі айдан кейін бір моменттер болады адам өмірі жалғасады ғой иә
ыыы бір нәрсеге жұбанып күліп отырған шығар мысалы сен сол моментте хабарласып жаңағы мүмкін ыыы тым ауыр ы жаңағыдай ыыы
ы жазылып келе жатқан жараны қайтадан тырнаған қайтадан тырнаған сияқты мен өзім солай кішкене сондай бір ыңғайсыздық сезініп қаламын аздап жаңағыдай
мүмкін ол кішкене сәл де болса енді көтеріліп қалған шығар ыыы мен оны бүйтіп еске салсам ыңғайсыз болмайды ма деген бір сондай бір кішкене болады менде ондай
а бірақ кейде мысалы ммм иә сен дұрыс айтасың қайта қайта есіне салудың қажеті жоқ оған
иә бірақ мен мысалы мамам қайтыс болды ғой ы мамамның қайтыс болғаннан кейін оның құрбысы бар тын мысалы орал тәте деген мысалы балтабек ағаның мысалы жолдасы бар
и мен сол кісіні каждый раз тойларда бірдеңеден көрген кезде мамамды көрген сияқты боламын да бір жылағым келіп кетеді қайтадан да барып құшақтағым келеді де
просто егер сен шын мәнісінде ол қайтыс болған адамның туысы болсаң жай ғана ештеңе айтудың қажеті жоқ просто бір құшақтап ы бір бір мейіріміңді көрсетсең ғана болатын сияқты меніңше
ііі мысалы менің әпкемнің бір өте жақын құрбылары болған студент кезінде оқыған мен оны қайтыс болғаннан кейін әлі көрмедім
бірақ мен өзім де ойлаймын ол қазір қайда жүр екен ііі а ол мысалы менің әпкем ол мысалы әсем деген подружкасын өте қатты жақсы көретін мхм
кейінгі жылдары көп араласпай кетті өйткені ол судья болды ма бірдеңе болып кетті ғой деймін кішкене уақыт болмай кетті араласуға
и менің де контактісі де жоқ оның мен даже ол білмеймін естіді ме естіген жоқ па әлде мүмкін естіген де шығар
і сол кісіні көргенде мен мүмкін қалайтын шығармын оның маған көңіл айтуын бірақ басқа адамдардан мен мысалы күтпеймін
маған көңіл айтудын қажеті жоқ ескі біткен жараны тырнаудың қажеті жоқ
ыыы ол иә былай ғой жаңағы егер сізде басқа бір адаммен эмоциялық қандай бір байланыс болмаса жай ғана бір таныс деген сияқты ол сізге жаңағы міндетпен келеді ғой енді ұялады
енді шыны керек оны ұялатын сен айту керексің бірақ онымен ешқандай бір эмоциялық сені күнде іздеватқан жоқ ол адам былай жүргенде сен оны іздемейсің иә
ол адам келгенде қайта қайта тырнаған сияқты да бір жағынан ішімнен вот рас ол бар бір мынандай дауыспен там і асқар тауың әкең деген сияқты емес
бір айта салу болатын шығар енді болсын естідік кейін деп сосын басқа тақырыпқа жылдам бұрып кету керек сияқты меніңше
иә оны қатты жаңағы азап тұта берудін керегі жоқ екінші адамға ол қайғы үстіне қайғы қосып жаңағыдай
эмоциялық жаңағы мәжбүрлеу ғой былай қарасаң өзі көтеріліп келе жатқан адамды қайтадан еске салып жаңағыдай андай сондай бір ауыр жағдайға иә трагедия деймін бе енді
ну әр адамның өлімі конечно трагедия ғой бірақ ну енді ол солай ііі біз қаласақ та қаламасақ та болатын нәрсе
иә оны бір сондай бір сопротивляться бесполезно дейсің ғой иә иә анадай гравитационная проблема деген бар
сен оған ештеңе істей алмайтын нәрсең болса ол проблема емес дейді де мысалы
ы сен алпысқа келіп мен балерина болайын деп едім деп жаңағы жиырма жаста он бес жастағы қыздармен мысалы билей алмайсың иә мысалы
ол гравитационная проблема яғни сен ну болды қартайды организм сен ештене істей алмайсың
ол ондай проблема сондай ма значит ол проблема емес сен оны сұрыптайсың да басқа шаруамен айналыса бересің
сол сияқты ғой сен енді өлемін өлім бар деп оны ойламай ақ жаңағы осы бар нәрседен ләззат алып жаңағы бар нәрседен мән тауып үйрену керек адам да
і бірақ енді мысалы жаңағындай егер сенің өте жақындарың болса ол сенің ііі қолдауыңа бәрібір де мәжбүр
менде мысалы әпкем қайтыс болған кезде бұл ы бауырым екеуі өте ауыр жағдай болды да мхм мен тіпті білмедім і не істеу керек екенін
менде достарым да азайып кетті шынын айтқанда өйткені менде бір депрессивті жағдайда жүрдім де ііі басқа менің достарым мысалы көңіл көтергісі келді и мен ақырындап шығып шығып кеттім
олар менің көзімше бір көңілді бірдеңе әңгіме айтудың өзіне ыңғайсызданатын болды өйткені мен соншалықты бір депрессияда жүргенмін
сол кезде менің жанымда қалған бір екі досым ғана болды ол аршат пен алмас мысалы
екеуі маған бір ше былай айтады сен өзгеруің керексің шашыңды қиюың керексің деп мен бір жетіп барып парикмахерскаяға барып солардың сөздерін парикмахерскаяға барып шашымды шолтитып қиып тастағанмын немді
бірақ менің есімде мысалы мен қазір алмаспен бәлкім і көзқарастарымыз қазір сәйкес келмейтін шығар бәлкім
бәлкім кейде қазір байланыс кішкене ыыы әлсіреп қалған шығар үзіліп қалған шығар бірақ мен ешқашан ұмытпаймын дәл менің қиын жағдайым
кезінде ол менің офисыма барады да мен офисыма барамын да өзім жалғыз барамын да аңырап жылаймын өйткені балалардың көзінше мен жылай алмаймын
сол жаққа барып жылайтынымды біледі де ол жетіп келеді
ол ана бір сценарийлерін жазады ол кезде сосын жанымда отырады да бір дарылдаған әңгімелерін айтып бір дым күлкілі анекдоттарын айтып отырады да бірақ сонымен қолдады
мысалы оған мамасы бір есімде алма береді де бір сырты май май болған тойдан алып келді ме білмеймін сол алманы алмасқа береді де немерелерінен тығып ал сол алманы алмас өзі жемей маған алып келеді
и соншалықты бір білмеймін өте қатты бір байланыс болды да мен мен мысалы қандай жағдай да болсын алмаспен қазір ыыы байланыс үзілсе де үзілмесе де енді үзілген жоқ әлі де
бірақ мен ешқашан соны ұмытпаймын маған қалай қолдау көрсеткенін маған именно сол қажет еді
мен қазір кейде ойлаймын адамдар ыыы кейде мен ы құрбыларым да болады
мынаның бір несі қайтыс болып еді мен даже не істеймін білмеймін дейді де сонда да кезде айтамын егер сенің шын жақының болсаң ол қазір саған мұқтаж
ол маған айтпауы мүмкін саған бірақ сен бар да именно соған сөйтіп көмектес деп
мен мысалы і достық деген сол деп білемін қуанышты бөлісу қайғыны бөлісу сол кезде қазір достарым деп айтатынды сол адамдарды айтамын
сол жаңағы сен айтып отырсың ғой ы өзі қайғырып отырғанда еще адам дастарқан жинау оның өзі жұмыс қой сондай моментте көмектесу негізі өзі көп көмегін көрсетеді ғой
то есть і үй иелеріне көп ондай жаңағы шаруашылық жұмыстармен көп салмақ салмаудың өзі
ы үлкен үйіне барып мысалы жай ғана тамағын істеп беру иә бір немесе киімін жуып беріп немесе бір сол моментте көмектескен адамдар иә есінде қалады
ы сосын мен жаңағы жұмыста өзің білесің жаңа жараспен мысалы күнде енді былай қарап тұрсаң күлкілі

екеуіміз енді ол әзіл шыны аралас та негізі
екеуіміз күнде ұрсыссақ та ыыы зілсіз де біздің ұрсысымыз
бірақ жаңа ол да көмектескен маған
і баяғыда і мамама жаңа түрлі нелер постоянно диетический тамақ дайындауға тырысатынмын оған сосын саумал алып келіп жүрдім
бір отыз иә жиырма отыз километр жерде ме екен жиырма он он бес иә бір ауыл бар содан саумал алып келетінмін мхм
сосын жұмыста жаңағы талғардан ғой енді жарас және сержан деген балалар солар маған сол жақтан алып келіп беріп жүрді давай біз өзіміз алып келейік жолдан деп
сөйтіп жүргенге не бір күні жаңағы жарас именно сол ауылдан бері қарай шығып бұрылып жаңағы
трассаға қайтадан шығар кезде сол жерде жаңағы авария болып машинасын бұзып алды да бірақ оны өз ақшасына жөндеді маған бір бір сөз айтқан жоқ
көп ер адамдар ештеңе демейтін де шығар енді бірақ ы кейбіреулерден болуы мүмкін ғой мысалы м реніш деген сияқты кішкене сәл міндетсіну ту осының бір несіне барып едім иә иә қырсығы шалды деп
ол маған бір бір де бір жаңағы не айтқан жоқ ыыы сол мені жаңағыдай нетеді сезінесің өзінді риза боласың
былай қарасаң бір ұсақ моменттер шығар бірақ өміріңде бір қалып қоятын нәрселер сияқты иә ешқашан ұмытылмай мысалы сондай
сондықтан адам бәрібір өледі
бәрібір өлесіңдер ғой әрі қарай өмір сүріңдер
иә сондай бір пенденің мимырт тірлігі дейді ме қазіргі жағдайымыз
сол өмірден бір мән іздеуге тырысады ғой сол өлім жаңа стив джобстың бір баяғыдан бір қалған сөзі бар ғой өмір деген ең күшті изобретение
адам өлгенде білмеймін қатты жылай берудің соншалықты қажеті жоқ просто түсін өзің үшін сен ана адамды жоқтап жылаватқан жоқсың өзіңе адам жетіспей жылап отырсың сондықтан өзіңе өзің деген эгоизмді қой да
иә жалпы өлім туралы ойлау соншалықты нашар емес бір мен ойламаймын бұл қайғылы бір подкаст болды деп
сондықтан і бірақ әр адамның ойында бір жүреді ғой бұл тақырыпты көп анау қозғамаймыз да
ы қазір енді кішкене көзқарасым жеңілірек
ол трагедия емес соншалықты ертең мен қайтыс болсам да сен қайтыс болсаң да керемет жылаудың қажеті жоқ просто ыыы
бұл бір біздің бір өсиетіміз сияқты болып қалады ғой
жоқ мен сөйтіп өсиет айтып отырып сен ең соңынан қайтыс болатын шығарсың кім біліпті енді соны иә
і сонымен енді қысқаша түйіндесек сен өлім туралы не айтатың едің
жаңа айтып отырғандай ыыы өмірдің мәнін табуға бір инструмент сияқты адамның мәнді өмір сүруінің бір шарты сияқты да
мысалы өлмесең сен жүре бересің ештеңеге тіпті ештеңе керегі де жоқ болады уже соның а егер уақытың шектеулі екенін білгенде сен өміріңді бір мәнді жақсы өмір сүруге тырысасың
мен бұл подкастты жазғанда бір өлім туралы көбірек айтайын деген жоқпын
мысалы өлім деген ескертіп келмейді ешқашан адам бір мен кетемін өлемін деп айту сирек шығар енді қорғанда ғана болмаса оның өзінде ұзақ созылып кетеді де ауру
сен ойлайсың бүгін емес мүмкін бірнеше күннен кейін қайтыс болады деп
мен мысалы мамамды да таңертең тамағын бердім де жылдам кетіп қалдым сонымен ііі тіпті асығып тұрып ііі жұмысқа шығып кеттік те мен даже бетінен де дұрыстап сүйген жоқпын шынын айтсам
сосын ойлаймын да өмір деген сондай бір кез келген сәтте болмауы мүмкін
мысалы әлеуметтік желіде де сен бет жыртысып отыруың да мүмкін дәл сен бір жамандап коммент жазып кеткен адам ертең жоқ болып кетуі мүмкін сонда сен өкінесің сол кезде
одан гөрі бір бірімізді қазір бағалайық жасайтын жақсылықтарымызды қазір жасайық күтудің қажеті жоқ аха
ешкім ол кезде айтпайды міне қазір бес минуттан кейін өледі сен жақсылығыңды жылдам жасап ал деген сияқты
адамдарға просто қуаныш сыйлайық
м подкасттың қуанышты деп отырғаным да сол қазір мысалы тыңдап отырған әрбір адам жанындағы адамдарға немесе бейтаныс адамдарға бір жақсылық просто жасасыншы деп ойлаймын да
әркім өзін сезіну үшін дәл қазір қазір осы жерде өмір сүр дейді ғой
адамдар мен байқап жүргенім қыздардың да ммм көбісі мән іздеп психологтарға барып психологтарды тыңдайды жаңағы лабковский дейді ме білмеймін біреулерді тыңдап жүріп өміріне мән іздейді
сосын көбісі алдағы болатын нәрсені армандап жаңағы қиялдайды кішкене ну ол да нормальный нәрсе шығар бірақ тым көп беріліп кетуге болмайды
одан кейін өткен өмірді мені анау ренжітті менде мынадай болып қалды мен мынаған мында травма деп соның бәрін нетеді
ы оны тоже ойлай берудің қажеті жоқ
әр адамның бойында кез келген адамда бір сын болады ғой
мысалы туысқаны ерте қайтыс болды енді сынақ бір адамда бір адамда жаңа отбасында түсініспеушілік болады кійеуімен әр адамның бойында бір сынақ болады өмірде
ы оны жай ғана жоқ сынақ деп соны шешуге ғана тырысу керек сосын және дәл қазір осы моментте өмір сүріп үйрену керек негізі
соны түсінгенім бұл жаңағы мамамнан кейін де жағдайдан кейін
сондай бір ақыл өсиетті айтып болды ау енді болды басқа айтатыным жоқ десе иә осымен әңгімеміз аяқталды аха
і өміріңіз мәнді болсын ұзақ болсын иә жақсы сау болыңыз